Eh, stylo ndraiky edy e, misy <hesitation> va- amy vatany igny akao misy encre zay, de igny encre igny zegny <hesitation> misy lôhany hely azy koa mampifandray agnanjy ivelagny atô agny de kaofa akasokantegna amy taratasy igny, na agnagnaovantegna sary igny de igny zegny no manoratra avake.